आजकल के समय में असमानता ते हर जगह व्याप्त हो गइल बा। एके दूर कइले के प्रयत्नो करेके चाही। लेकिन जहाँ तक <noise> ई बात बा कि समाज में <noise> असमानता खत्म करेके खातिर <noise> पैसा फिर से बदल जायके चाही ते हम्मे ई बहुत बेतुका बात लागत अउर अइसन कइले के काउनो गुंजाइश नहीं बा। अइसन कइले भी हमरा ख्याल से असमानता के पूरी तरह से खत्म नहीं कइल जा सकेला। काहेकि असमानता ऊ विश हवा जउन मनईन के मस्तिष्क में व्याप्त हो गइल बा। ऊ लोग एक दूसरे के <hesitation> दूसरे से बढ़ान समझेला और अपने सामने वाला के छोट समझेला। ई असमानता जब तक मन से नहीं खत्म होई तब तक धन बदलले भी काउनो समानता जग नहीं पाई। हाँ ई जरूर कइल जा सकेला कि समानता व्याप्त हो एह नाते सबके समान बढ़े के अवसर दिआल जा सकेला पर फिर से सबमें धन बदल <noise> एक बराबर मात्रा में ई बहुत ही बेतुका बात हवा।